La izay gn'aniko e da aniko farane maivagny eky gnentako, rano sy mainsy agnatiny ao da satroky, da sakafo, izay raha telo izay sy mainsy agnatiny ao sinitry fa eo amin'izay moa fagnampiny hoe a inday parasolo e, inday palito, arakaraky gn'andro.